آنا شخصيا <hesitation> من محبي الطبيعه، على هاكا نفضل التخييم في وسط الطبيعه، لأنو الطبيعه تعطيك راحه و سلام وتنجم تقطع على التكنولوجيا والمشاغل، التخييم تجربه برشا برشا مزيانه، مغامره و ديمه يخليك <hesitation> قريب من الحياة البسيطه هذيكا.